कोलंबिया देश के मौसम के बारे में कोलंबिया में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। जहां मौसम के अनुसार तापमान बदलता रहता है। देश में भूमध्य रेखा के निकटता के कारण तापमान पुरो साल <hesitation> स्थिर रहता है। और यहां बारिश और सूखे के मौसम भी होते है। कभी कभी बारिश होती हे तो कभी कभी सूखा भी रहता है। जीके साथ पहाड़ और अन्य <hesitation> अन्य जलवायु भी पाई जाती है। अन्य जटिलता भी होती है। यहां जलवायु उच्च आद्रता गर्म और <hesitation> गर्म दिन और सुहानी रातों के साथ उष्णकटिबन्धीय पाया जाता है।